Ah joh jé lau noh, lau la noh náh ah-ah maíh dio maí tsá kieg chi ga noh fu ja la ain áh ni la záh náh tsá fe fu áh nain la fui tsáh ñiu shía jéih múh noh pe dio ni chá cúain ná fá náh ná múh náh baih cháh áh-áh toig tsá jain náh co misa cha si fain laig ni join náh cóh fui chá si fain laig ni oin má muo la bá gá noh fu goh áh ni gá nái bu ni gá ngi ni gá noh fu góh joh náh cóh jaíg náh fei tsá dio baíg cháh ku fáoh ku múh óh baíh chi náh áh-áh záh náh fu caih cúo ni buo chá dio cu cha ku la mui cu la fu náh jóh ku laig la oh bá éh laig fu go áh ni loih yaí tsai cha fuo la gi muo ni gá tsáh fu lo tein ni gá la fui náh la fu noh tain tsá joh tsá jain na ti tain tsá fu main ni cuáin fu laig cha muh go tsá naum shia gi fu oh ñi shia gi ta muo tsá jaum tsá náh éh ñiu máh muo dio máh muo tsá kieg chi no fu áh ni gá taih chaí áh fu loh láh jo gi aíg óh fá oh múh oh baih cháh si fain laig ni join ku ai muo dio aíh ni fu cha oh. Ku aim muo dio tsá chá bá éh shía la joh shí li oh la joh lá muo ga já lain fu cuaig ku te dio aig ku cúo dio aih li joh li chiu ku cuo dio aíh li cuin ni yiáh ku kuo dio aih áh múh baíh chi náh. Áh tá fu cuaíh ni cuo ni buo ló <noise> já ma muo gi taum íhh casi shiu óh co roi ná coh úh tsá alvaro jo-jo lá oh gi oh la noh main dio jain úh tsá ni sein taum joh shói íh shaí ñiu maí dio nih gá zain tsái au chah dio ni cuo dio aíh kó consejo yia gi nih ga naum ni gá uh gai já láh jau cha dio ñiu já la toi já aih éh náh áh tain go tsá ga aig chía jau cha dio cua jau maí dio ni gá- ni gá aig chaí áh gá laih óh úh tsá oh naí oh bu tsi naí buh ih tsá tai tó jo ba jain oh bu áh jó ñiu mái dio já laig óh áh yía gi cha fuo áh kiun áh aíh gó náh áh sein tsá cuái áh sein íh jaig góh fá jau chiu ku fá muh oh baíh la toi fuh bai cha la toi gi fu caih íh sein jo-jo-jo óh ñi shia la laig la có fu, la có fu. Zá li toi tsá zá li oig tsah zá li gain roi tsá zá li sein maig já leig tsá joh já leig tsá íh oh ñi éh gi ni laig gó tsá li shía óh oh gi báh óh ku néh náj jéh náh éh áh kó yíu có joh tsáh có tsá joh có faín jo oh sá fain óh ba la ba no muo tsá jo ji náh loi na áh cha ain ih naum áh-áh jau chá, jau chá dio mein chá dio lá muo gá záh jau cháh lá záh main chi náh áh ni la zá gi jaú aig cha dio ain oh milagro cha dio shía lah áh neh chie shia la áh záh ná tá. Fu kaig shía gi la chía tsai dio shia gi la cuo dio já lá neh chie já lah tó muo shía la áh náh na shía la áh zóh cúo tsá có joh tsá có oh tsá có yiu cha tsa chia tsá áh nain tsá jéh fé fu bai ai bai aíh cha dio ñiu yia fé fu goh náh ain la promesa ni gá máh tsá kieg chí no fu ni gá cha fu tsá ja ih ni ih, ni gá ngi já éh buh yaí jáh noh fúh ain óh aig muo áh ja, já lain áh la bá éh ni gá zoi joh ni aí cúa oh ni aí jho la ba casi óh ni aíg jóh. Jó ñiu aig já lain joh, joh náh tsá jaum aum oh ná toi laig tsá kieg áh jo jau chá tsá kie sein la jei aum tsá muo uh chí na jein.